Fomba fiasanà liogna mbanà alo anh, <hesitation> izy io matetika <hesitation> liogna ambany anh de alo de ataonao akao i hanina tianao trotriana, de <hesitation> i alo am'zaigny anh anao mampiady ananjy am'liogna de <hesitation> potika i hanina.